Yëch jedun okyanë jawëbyë yë t'sëbyë dun i'ixëp bi'i ko'o dun kayanëp t'sëbyë nënëkxëp jadun jedun t'sëbëp jadunt's wi'inpujëb jadunt's nyë myoj wi'isëp, ji'im nyë iuk yëbëjkëk jadunt's kuwa'atnaxnëbë, jadut's kan badakëp y ko'o dun kyënë, jadut's pëkëp.